sabu a woowaani ɗum, min kulii, on anndi ngoo wuro ngo wela wuyɓe ɗuɗi, ko ngaddan ɗan yam, welo mi nanaata hannde.